Mexicojaeko tëtä guasu, ïporayae, kua iarareta mbaetɨ pisɨi mbate, oïme opaete rämi, yaikuata vi iroɨ, araku, jare yaipota yave yaja yapou